<hesitation> Isakin- io zany gne fotoa fandehana aty amigne dentiste zany ma zany da matetiky isake marary avao e nify vao mandeha amignany raha sy marary e nify da sy masapa mandeha amignany fa <hesitation> e fotoa lany zany refa mandeha amignany da mety eo ame asasakadiny eo na asasakadiny mahery eo.